Re maravat di are ama ravek kopki re maravat dopki nani ango nara opki rote veram ara, ara yar. Ara yar i qari va ngan naqot amorka ia, ma mar nga a yar dopki va ngi la ngo iva ve sagal adang naqa. Dinak saqi va te va sama lingirong opki roqori eh? Di sama yar. Dopki ak kai, a yar di mos. Di opki ak kai di mos sama yar. Ba ngi la i ngi la ngo ngu na nagak dopki roqote, ki nania ngo ni yak morka yak i o yar di nania ngo ni yanga ma yar yanga. Koir yanga ma yar yanga i, i ama opki ngi, opki ngia naqot ma qa i opki mos eh? Ak dopki ama, ma lingirong mar uvaski, dopki ak dopki qa taram gan bon, dopki ak da qoir ka taram gan bon qopki. Yanga ma yar yanga. Aingo, qopki re mar ura varam, te dopki aingo di nga, nga taram ngu, nania ngo nama ravek kara re i ngo taram tin bon eh? Diva qara re yare i ma mar ara yar opki saman bon bama lingirong bopki ngi la qa iva soqop ka qa raman. Qopki vama, ma lingirong mar uavaski qopki. Di qarkango yanga ma yar yanga. Ki va memar iva manadin barut noqopki ve soqopka ak sa lingirong. Ma lingirong qarkarong i nokop qopki a yar, i qa sameng na ya. Opki ama mar nga ma yar opki. Ba qa taman ba soqop ka ba ma mume irong doqorko, aingo di meda nani ango ni yare ama ravek toqori, kio ti yanga ma gueng nga ma yar yanga i, i ve ngiat muqun dap ngia naqot ama orka net. Ba ngia, nga naqot maqa net. Ak meda ngi nas savaraqa ba ngi, nania ngo ni yare naksasi, yare i roqote i kop ngia te pa ba qa nas saram nge eh? Ka nas saram nge i as ngiang, ngia ron, ngi netk as. Qarkanga yanga, yanga roqori ama yar yanga di qarkanga yanga ama mar nga ma yar. Aingo di meda re, qopki re mar avat ti nani angi ni yanga. Memar iva ngua tet ba sasi dia, memar iva gu nga roqa qa nas saram ngo. Qa nas saram ngo, "ae as ngiang as". As ngiang as ngi netk unak ngia masana ngia yaran, ama amat masini yarini unak yarini ut mas parini anga rarang. Di qarkanga yanga ma yar yanga. Ye di nga taman bat karkanga ma yari i, i, i re mara vat kari va opki va ngu na ga rowek. Kopki are ra i meda, qopki meda ngu na ra. Madu ba ba roqote. Koir memar ngu na ta qa net kopki. Di nani ango ni yanga ma yar yanga. I memar ive, kop ka tet tavone veram amiska qop ngia nas sara ga, ba qa mon ba qa netk. Di qarkanga yanga ma yar i nani ango nanga di yanga. I pale ngia naqot ama, ma raka net opki. Ngi, ngi sameng na qarkanga gia yar. Yai, qarkanga ma yar karkanga i ama mar nga opki. Kale ngian, kale ut naqot ma na net opki. Kale u, kop me ngia, kop me ngia la gia roqo da qop ngia rong dam ono. Dopki veram nge i ngia masana ngia tas dap ki rakpone qa tet. Opki ngia res ama roqorko, duququs, mani qunung, sabangang savar aqa unak toqorko. Unak ngia qaropki varaqa ba an maraman saramna. Dadang di an, meda sasi di an an sangara. Ngium gri an ditk kana ba an. Ai reqori. Dadang di moski di ngi ruqun naqa va qa ron sava vat pa qa netk. Qarkanga yanga ma yar yanga. Yanga di nani ango ni yanga ma yar yanga. Qopki va uri, qari va ngi la gi nga roqa roqori, di ngi nas saram ga qopki. Unak kari qopki qoi ngia karam eqa di ngi snanbat saqa i roqorkoy ngia tet soqo unak to qorko, di yanga ma yar yanga. Koir mani va ura, urat naqot mana net. Qoir mani va ura, ura qus savarana, di qoir. Qopki va uri, ngi sameng na qarkanga i, qarkanga gia yar eh? Ama mar nga. Aingo yare di ga ruqup nara gua rowek yare mara vat. Yare di gua ruqup nara di qoi ta taram da naqot ma ngo net. Ba rote di nani ango nara opki. Meda mos ti nga rilak pa sagalamda. Ai gu tkiaqa qana da gu tkiaqi qana. Dopki meda ki meda ngua tet sagalamda qopki. Rote agini? Navarama yar opki. Bar aira di ra tet sagalam ngo. <hesitation> Ba opki urin bon ra agirong qarkarong i rote ura yar di roqon na qopki. Ba ya, qarkanga yanga ma yar yanga di ki qarkanga yanga. I aingo di nani a ngo ni yanga ma yar yanga. I opki va qalanga ba ba opki va mugas kari opki eh? Me qunung bakmone naksaqi eh? Di qarkanga yanga ma yar yanga. Yanga di qarkanga yanga ma mar nga ma yar. Urin bon na. Koir mani nokop, rote, nokop ngia naqot yka roqa net, unak toqorko. Opki ngi, ngia raman savaraqa ba ngi, adume savarana. Van dugalam barana, unak anin bon na. Di yanga. Ma yar di yanga. Ba anin bona namat an urarem ba roqorko. Ani, anin bona rama, ma qurem. Ama, ma girong qarkarong urit sing birong. Da opki vuri, urin bona ra, urin bona ra yarong. Diva ngia naqot ivu ra yar. Koir soqop yarong dap si amat mas irong mas irong di roqori. Meda ngia nas saramga gia roqa ba meda ngia von go ba va sat di nokosi qa met nagalam nge. Di qarkanga yanga ma yar yanga ive yanga di ama mar nga. Qoir mani va ura naqot ma na net dap puri, urin bon na, urik ngiam savarana, ngiam savat tka roqa. <hesitation> Toqori, qale ngia naqot ma qa net, ngiam savarana dap. Aingo yare maravat di gua ruqup nara ga rowek. Ma lavo sa rote di ut mat lagut. As are dama sas ta di opki yaranga ma mar nga ma yar. Memar iva qa la ngo i ngua tet da qa nas saram ngo unak udugalam savarana. Unak udume. Unak qa ret ba sagalam ngo ba uni sangar udatk kana bau dume ba u dugalam brana. Moski di qari va nga ran baraqa dap ote ka monak unak toqorko, da opki av qa nas saram ngo unak ka ruqun na ngo iva ngua ruqum ba nguas koni. Ba nguas koni nagalam ga si ngua tet. Qarkanga yanga ma yar i qarkanga yanga i yare re maravat ti yanga. Aingo di opki ga rowek ti ruqup nara. Yare maravat. Q ari va amorka qa la ngo i ngua tet ngua tet naveram amiska qark i ngua tet yi galam da, dive, ve qa nas saram ngo. Va qa ron, va nga ron sagalam da, va qari va qa von ngo ra agini qarkini i qa nas saram ngo savarini. Di qarkanga yanga ma yar yanga. Qarkanga iva ut tuqum de di yanga ma yar yamga. Urti ngiam savarana, kale ura qus ana di qale. Ma gueng doqori. Uri qus ana di qoir ama mar. Qopki urin bon na, ba ba opki dadang gari i. Va vopki dadang gari opki, ngi saru di samat yaranga ma yar yanga. di ainge di ama marka nange. Qopki savat yaranga ma yar yaranga i ama ngiam savatki, dopki, ngi gia yar yanga i, i ama ravek ta naqot ma nge sanga di qarkanga yanga. Qarkanga yanga i va ma ravekdinak pa ruqup tuqup i va gia vat naksaqi. Naksaqi baaa, ba nokop va ngia tamangus para ra va nak sa agini va soqop ta tade va ga vat. Sa nani agirong. Rote i gia yar yanga. Qoir ta tan mevangam yi, opki ra, opki ra tan yi di veram gia yar. <hesitation> Gia yar yanga. Ba ra tan yi galam nge. Opki me gia yar i mos, opki ngi la i qoir memar iva ung ga nat man yi galam nge. Rote i veram gia yar. Me gia yar i opki inga roqori opki ama mar nga, di re ngi la iqop duququ qop sasi sava gia vat. A ba nak sa memar iva roqorko, memar iva, memar ngi ruqun, ai nak sa rare ngi ama ravek di nak sa agini qoir ta tas para avat? Nasa qoir ta tu mes para avat? Di roqote opki gia yar. Gia yar ngari rar ama ravek ba samuk sap tka vat. Soqop di qoi ngi na maraman. <noise> Ba aingo. Nopki nga naqot mes ti roqote, ari opki langarttk, opki qari va gia yar i ama mar nga dopki ve ngi la. Qop duququ duququ dama ravek. Qop qalani di memar i anga manania nara, ra ran galani si ra ret kosi sabangang di ak ka man. Di rote e? Navarama yar. Qopki qoir memar i anga qunuga qarak i qoir anga raka, ki va ma qunung me di ol oki meda nga sagak ka man unak anga, nga manania nara ra man opki ba ra, ri nanal kalam nge. Ote veram ama, gia yar karkanga ive, ve ngi takmat nanga yare, yanga gia yar, dinak karkanga yanga, i ama mar nga ma yar di yanga. Ba ngia, ngia ta a sanang mamor agini roqote qop duququ duququ dama ravek da qop ta tan, qop ta tan sava ga vat. Nop soqop di qoir ku ngat mas naksaqi. Di ote veram ama yar. Ungiri ngua taman di ngua naqot yare. Koir soqop ngo, si meda ak kai ga roqa <hesitation> nop si meda va vat ti roqori. Meda yanga ma yar yanga dama mar nga ma yar. Yanga i va, vat yaranga ma taem, di qoir mani va ura naqot mana net. Ngik ngiam savat tka roqa. Ngi nas saram ga. Ba qa la memar na qarkanga gia yar. Va ngi la i va gia vat diqop pa ngia naqot ma qa qop. Duququ duququ di qa tet sasi. Da roqote, yanga ma yar yanga, di qopki, di yanga di utmem di qa mu yaranga. Ki yanga ma yar yanga. Yanga roqori. Di nak karkanga yanga i ama mar nga ma yuar di yanga. Di yaranga ma yar yaranga, ive ngi qus naksaqi. Yi di qoir memar i ngi na la aung yi va gia vat. Koir memar, koir memar mes ve ngi na la ung yi va gia vot. Dat me ngia naqot ive gia yar yangaroqori, ngin bon, unak ngit nas sara ma raka sava gia vat ba qa netk ba va, unak kas koni diva ngia raqot iva yi va gia vat da qop duququ duququ diva ruqup tuqup soqop di agini qopki nge gia yar ngari rar mara. Ama lavo bopki ama, qoir soqop ma lavo, ma res parara. <hesitation> Ma lavop, ma gome, ki va ra tan yi va gia vat. Di veram, gia yar. Qarkanga i, i ra naqot mange sanga. Ba ngi la, soqop di va ngia raman nitk pa ngia raman doqorko? I rote gia yar yanga ngari rar ama ravek. Soqop di qoi ngi mara man. Qopki me gia yar mos di qopki ve ngi i qoir memar i va nga raka iva qalaqa yi. Qopki soqop nge ngi na ngia es qopki, ngi na gia roqi. Ki va qalre ngam yi. Ve ngi langatk iva vas ta aung galam nge, soqop dote navat tka yar. Aingo di ga ruquqp nara ga rowek te. Meda ngu ngua tilak sagalam da ba ri, rit nas saram ngo savaravat tamena, ngua tet tamena naveram ma, ma, miska yarak mena ma morka. Ramena i ama ngan mat nga, nga tet naveram ga, meda nga tet imena meda ak ka nas saram ngo iva nga ron iva ngu netk inak ngu masana yare mena ga rowek. Di qarkanga yanga. Meda nani ango nanga yanga ma yar yanga. Meda nga tet ba ba sasi di meda ga roqa qa la ngo da qa, ka nas saram ngo ba qa von ngo ba nga, nga sing. Ba qa von ngo rama qarat karat pini nga ba ma quremga ba me eren-ga. Ba as nga sing na galamga. Ka ruqun mango iva nga ruqun maqatak. Di qarkanga yanga ma yar tkanga. I qopki uri yak paranga yara namak dopki va yanga. Yanga ma yar yanga. Ba bopki dadang gri opki ba ba ma saroka nange sa di yanga ma yar angara ron, di aop yi di qoir kom roqori. Yi di qoir koni qopi ama yar di yanga. I nani aut ama ravek ni yanga ma yar di qarkanga yanga qopki. I uri samgar yanga ma yar di ba ba dang gari mugos ba ba ma, ma vukpat ngia vaski ba sa ama qolki va gial dan ba bopki ngi ngiap si yanga ma yar yanga, ol ainge di ra taman bara nge na agini opki. Ngia tet toaori dive ngiun grie, ma, ngiun gri ama lange anga. Dap mamar savat yanga ama lange yanga dama mar nga ma, ama yar. Ama mar nga ma lange yaranga, ut taman na ut lange di nak karkanga yaranga ma yar. Qarkanga iva utet nasaranga ama yar. Va, ve qale uri tak pat yarirong toqote i, qarkirong i qoir memar dama ravek ara saqong ba uri pat karkanga, ama yar karkanga i memar dama ravek ara saqong qarkanga ive memar ama raka a saqong di roqote ama yar. Qarkanga i, i gia roqa ramuk di nani a qa nanga. Unak agi roqa ak i nokoves ka man galani. Di nasa qala yanga ma yar yanga. Di nak sa mar kalam ga soqop di qa nari mos. Kari va nga nangis ka qa ran navat kos pa qarade, di qa ran gal yanga ma yar yanga, di qa nari mos opki. Qa nari mos, koi toqom aiqa opki a varam di mos. Di opki va aiyut yare di ura yar di mos. <hesitation> Agi a raka qarak i nokop ka nani nokop ka met te galam ut unak, ka met ba, tak mono soqop di as memar ivu ri nas saramga ba uri sananbat saqa i qa naqa di qarkanga yanga ma yar yanga. Ba uri ram saveram naqa i qa naqo da uri nas saram ga ba memar i qari va qa rak saram ut ba utas unak u, roqorko. E da me da ut pon ga rama letk ki ba qa netk unak kari va ngat mas ini da qa di mas ini. E di qarkanga yanga ma yar, koir mani va urat naqot are nanet nak saqi. Qoir mani va soqop ut te e? Kari va anigo da qoir memar iva ngu na naqot ak nanet kari va gu nga yar ka qa man doqori, va sare, di ngia taman savaraqa di ngi sananbat saqa i roqorko unak agin, ngia man iva roqorko. E, toqori. Di qarkanga yanga ma yar yanga. Ve dadang di ve sivuk, di ve ngi la qa ive qa ret si qa ran. Di ote veram yanga ma yar yanga. Yanga i me qa man de di qa la nga ma yar. Kari va nga nangiska, qa nagal alul. Ba nokop memar iva qa ret ba qa ret ba qa ret pa saqop di as pa qa ran i va gia vat. Kari va nga manania nga yagon nga. Ret unak anga quiaqa qa ret da qa ran yi te veram ainge gia yar unak aingo gua yar Di qarkanga yanga. Koir soqop te maravat ngi ni gia rowek naksi vasa nge sanga naksi, sagal are. <hesitation> Koir mani va soqop te mar ura varam de di qoir Yanga gia yar si sa darek da si roqori. Qoir mani va saqop sare samatura varam. Ron gri va yanga gia yar iva ra naqot ma nge sanga di re mara vat di qoir. Yanga gia yarsi sa darek da si roqori. Qoir mani va soqop sare samat ura varam. Ron gri va yanga gia yar iva ra naqot ma nge sanga di re mara vat di qoir. Yanga gia yar yanga di vat vasa nge sanga nasaqi. Sagal ak ama nangiska. Va ngi la ma nangista, meda mos sasi di meda ba ba qa nestki qureska. Vesi ama quegalam nge saqa di roqote agini? Navat tka yar. Yanga gia yar tka nga. Meda ma guegalam nge saqa ote va ngia ramsan gus ba ngia raman doqorko soqop di ote navat tka yar. Ba ngi la opki digiam ga mani nge Yanga ma yar yanga i qalani. Di va uri sangar yanga ma yar. Kale ut naqot ma na net. Kale ngia naqot yakmuk i, a, yakmuk di ama nangiska, ak kopki. Ki aingo di opki ga roqa yarak qopki, i qa nare namar avat koir. Koir soqop ak. Nak, ak yak i qa man i qa nagal alul, i qa nagal alul, i qa na qoreda. Navara vam unak, i qa ni namuk. Dama garask aron unak i qa naqo. Ka man yare di yamga i yanga gia yar yanga di ngi von ga ri yanga ma yar yanga Ve ngi la qa qoir memar mes iva qa na met taman a nge. Kop pa qaret si qa vinam. Nak sa, pa qaret pa qalaqa imono nasa qa ru a sanang savara nge nasa qa vinam ba rak kalam nge Sarmadam i nasi rak. Di roqon na yare gia rowek i meda ngi, meda re mara vat, da te mara vat ut taram urin bona yare maravat di nak yanga di ve, ve sa darek. Yanga ma yar diva sa darek. E diva roqori koir mani va soqop te mara vat Sagal tka rowek ba qop te qop nging. Qop te di ngani nging baranes te qop si yanga ngana yar. Si sa darek di yanga ma yar yanga Dive ngi la, ve gia vat tiva ruqup tuqup kop pa ba sa qoi ngia taram ive roqorko nama ravek. Da pa si ngi monak di qoir memar namat mas irong i nak sa ruqup. Di rote i, i navat tka yar Soqop di roqote, ma gialini ani Ma gialini ani dap ngi tak pari vat dap pa yare ra tan di nokop pa ratas. <hesitation> Ron mani qari nga maraman nak saqi savara ma lat, dinat ute me va ngia tu alat mamor berak ngia es, di nasi are yarare. <hesitation> Yarare iva ra tan gal galam nge si yanga gia yar, di ra tan bara nge di opki rote i ainge di ngia taram ngi tak pari vat opki Ba ngit kut sara mat mas irong di ote me ba yare gia rowek i meda ve ra tet peram nge si yanga gia yar yanga ba mi nanal i va gia vat di nak ngi tak parivat dive qoir soqop berak ngia es Inak are yare iva ra tan galam nge diva ra tas <hesitation> Ngia es yare, are yare ngia es. <hesitation> Qari va ra ran barange di rat muqun ba ra muqun ba ba ara neng di va ras agirong. Naksi rote qoir ngi tak parivat. Ngi tak parivat tiva berak ngia es ngi na yare Ba gia yar, da gia yar yanga, di yanga dama mar nga ma yar. Qarkanga i, i ama ravek di nani ara ni yanga ma yar Ba qarak i qa sam ut di a yar di yanga. Qarak i qa sam ut samani retk amivatki Ba qoir mani ve qalut mevangam qopki. Ve qalut te di roqori. Qopki ngi, ngi sameng na gia yar. Qopki ainge di nge roqote opki. Yanga gia yar yanga, di qarak i qa sam ut, di marmar kalam ga navat yanga ma yar, yanga. I ngin bon, nak saqi qale ngan ngan dras ba ba nasaqi gia roqa rak pone di ngia, ngia nas savaraqa unak kale ra tas nasi nge di ngia vone, ngia tet tavone. Nasi gia roqa qa nas saram nge as ngiang As ngiang as ngias nare na vama qalanangit. Ngias nava yarit ama qalanangit, a, roqori E di ngia ron ba ngias. Ai qarkanga yanga ma yar yanga roqori. <hesitation> Di yanga ma yar yanga, dive ut kalani, qalani, dive utet nasat yaranga ma yar yaranga di ama mar nga Koi ti yanga ma yar i mudu. Yanga dama mar nga ma yar Yaranga ama lange yaranga, dia ama mar nga ma lange Koir ama gueng nga. Qoir agini qarkani i yarirong me ama langirong di ama, ma mar irong Uri suqut ivuri tal irong ba utet nasat yaranga ma lange yaranga di ama mar nga. Koir mani va qale ut mevangam, urat naqot mana net. Toqori di ngia, na kop ngia naqot tka roqa na net di qoi toqori Kale ngia naqot ma qa net. Ngi siqut iva ngia tat narama ga naksaqi eh? Sa ban-ga nak saqi roqorko, ei si anga yaranga. Ai qari va, va nga ban-ga. Qana. ron giri qa na es diva ainge diva ngia tat naram ga yi. Koi ngi na naqot ma ra net. Ai qari va nga ban-ga gal kovek, koi ngi na naqot mara net. Anaksi anga yanga ma yar yanga i nga taman bara nga yanga Di qarkanga yanga ma yar yanga i me vut naqot mana net, opki ka, opki ak di qa naqot, ka naqot yak muk nanet. Di qoi ti yanga. Kop yaranga ma yar di roqon na i ron gri ve ngi nas sat tka roqa, ngiang, ve ngi netk unak ngias koni Di yanga ma yar yanga di, yanga dama mar nga ma yar. Ba qoir, ki qale ut naqot ma na net opki. Ngia tat nat tka roqa opki ve dadang, dive sivuk, dive qa la nas aiya yarak ka met naram ngo si roqote diva ngua rat naram ga. Di anga qarkanga yanga ma yar yanga ivu tet nasaranga. Yanga ma yar U tat naram na urik ngiam savarana, ngit ngiam savat tka roqa. <hesitation> Ngi ngiam savat tetk muk <hesitation> yanga ma yar yanga. Qari va yanga ma yar dap anga muk ta gia ron unak, nga sarok imuk pat tka yar Ainge da, ainge da ra taman bara nge na agini. Qopki yanga dama mar nga ma yar, qopki. Qalani al. Ya, yaranga ma yar da qoir. Kop me dama sagare. Soqop di aingo da ngu sameng savat ka yar, di opki aingo di ga yar di roqori, qopki. Nani ango ni yanga ma yar yanga Va ngu nas sara nga ravek, unak va ngu nas sara nga lavoka ngiang ngias koni. Ai ngiang, ngiang ama, ama qalanangit yarit i ngia, kop ngias navabit. Ai ngiang ngi netk ama letk ki. Nani ango ni yanga ma yar Dive ngi la i gia vat dopki va ruqup tuqup. Ruqup tuqup pa gia vat, ba ba ma bangagi. Si ngani manatam si duququ vat tuququs nasa nagare rare, kosi qaretk ama sakngaqi qaretk tka man Di roqori rote agini, veram ama yar. Ma yar nokop. Karkanga yanga ma yar. Va ba ngia taman imono imono. Kop ngia taman di nokop samat tetkpit Ngia taman samat saraiyas dap pa aira di qoir i rote rat naqot ama, ama yar. Gia yar i nga roqori dive roqori. Ki ve ra tet toqori nasat yanga ma yar Ve ngia taman gus ba roqorko soqop di qoir memar <hesitation> Qari ve gia rowek, me da ve ngia, naks i ngia rilak sagal tka rowek ba sagal karak tka roqa qa vat koset i, i opki en baram na opk e, te meda, meda madu, dopki ngi la iva. Ana yar dopki va ve yanga roqori. Ki aiqa ayar savarange di naksi va, naksi va roqori nak saqi. Si va a yar va on gri va yanga, ana yar yanga savarana diva ngi la ba bopki ana yar yanga dive roqona Tote i, ak ka la ak tavone i qa tilak unak toqorko di qa nas saramga. Si ak ka la ak i, ah si qa nas saramga nasi roqote e? Ron gri ama yar di yanga, unak anin bona ra agini qarkani i i anin bona e? Memar iva, va ngu von yak ka roqa ra agini, si qalini galamga baaaa ba si amanania Nga yaqon gi anga sagatk unak toqorko nga manania anga qunung si qa vinam ini baqa ngo. Si qalini galam ngo di qarkanga yanga ama yar. Yanga roqori. Ma yar te vari vat ti yanga. Yanga nak karkanga anga ma yar ama mar nga <hesitation> Qopki aiyut te di ura yar di mos. Koi toqon are. Are, me aiyut yare, aiyut yare ut lange yaranga ut taman nanga, di ura yar di mos. Koi toqon e, e rangamgi qana di ara yar di mos. Opki aiyut ut lange yaranga di ura yar di mos Soqop di mamar sagalam ut opki Aiyut ut lange yaranga dopki mamar sagalam ut. Opki ura yar di mos opki ama bulapta na ut, opki. Utet ta uri la agia raka ak, uraman saramga. Ote veram ama yar. Qarkanga i aiyut ut sangar anga <hesitation> Ba yanga ma yar yanga dama mar nga. Aiyut nare, ut lange yaranga. Opki me, e rangamg i a yar dopki mos, dopki, opki nagare ara yar di mos opki me aiyut nare ura yar di mos <hesitation> Ngi la ma raka, ngi la aingo, di memar iva ngua ret toqorko ba sagal ka rowek da qopki meda nania ngo na ga rowek, qopki. Nania ngo na ga rowek iva, va nga tilak ngu na ra, qopki. Ba ma lavo. Kop pa ngu nama lavo uri raon, ba saqo nokop uri raon de maravat Medi nania ngo, rote e, navar ama yar opki. Karkanga yanga ma yar utaman, ngua taman di varama yar. Ngua taman bat yaranga dama yar karkanga i, i ainge gia yar toqorko da aingo gua yar to, toqorko Una yar di roqona. <hesitation> <hesitation> Ngua tan galam nge ngun, ngin bon ngo unak ngia tan galam ngo da ngun bon nge rama, ma gini amat mas ini, unak ngua ran barange di ngi von ngo rama letk ki di qarka nga yanga ma yar <hesitation> Nga yanga, mani va, va, va qalanga mos imuk turaron. Qoir ura naqot mana net. Ai yak mono, nop kalaqa i nokop. Qop kalaqa i qa taqar nokop. Kale ngan na nas savaraqa nokop kalaqa i Soqop dopki ut navam na e, kale ut te soqop di ut navam na. Ki me da ak kai di nokop, kop ka naqot ma ut toqori nokop. Soqop di ngia ron savavat di nokop pa ngi la iva qa von nge nokop. Qari ve ngia tet, ngia te ta ngia tet ta qoir memar nokop. Koir memar iva qana nas savarange. Ki are yare. Kop ngia, qop ngia tet ba ngia tet ba ngia mono. Kop ka naqot mange roqori, kop ka naqot mange roqori, kop ngula ve ngia ron savavat, nokop pe ngi la qa Ve ngi la qa nokop iva, va qa raman savarange ba nop ka von nge rama letk ki. Di ak di a yar yanga. Koir ama ling i rong mar uvaski nak saqi. Nak saqi soqop di a yar di mos nak saqi. Di yanga roqori Si ak di opki a yar di yanga. Kop ngia mono nokop pa qa raman savarange. Soqop di qoir nokop. Ki me ngia ron savavat di ngi laqa. Ka von nge rama letk ki, qa ruqun nange i ngia ruqun sasi <hesitation> Ngi netk unak kari va ngat mas ini di qa von nge rini. Opki are yare, di ara yar di roqori Ki ak kai me qaropki e? Ak kai me qaropki. Memar iva nokop ngia tet tavone da qat nas savara nge ba qa, ka taman savarange nokop. Pa ma mume irong. Kopk i ak yak i a yar yanga. Qopki ak kai me bamga nokop. Nop kat muqun ba qa naqot mange Nak ngu la ngia ron savavatas, kop pa ngi la i qa von nge nokop pa ngi la qa iva qa raman. Tote opki me bamga opki ut navam na opki, opki ama yar di yanga. <hesitation> Ki me ak kai di opki mos opki a yar yanga memar ba basa utme ama ravek disa ut taram. Di opki anga yanga ma yar. Ki a, anga yaranga i me bamga dopki anga yanga, ma yar yanga. Kop ka naqot ma nge net ba ngia mono, ngula ngi siqut ive ngia ron sava vat, nokop pa qa von nge rama, ama letk ki da qa von nge rangat mas ini yak e bamga. I qoir ka taman qopki yak di a yar yanga ma mar nga Mamar navar, navat tkarirong me. Ama lingirong yarirong dama mar irong, qopki. Va ut nari irong da uri tal irong. <hesitation> Va memar sa ut te varivat i ama yar dopki ama yar di mos <hesitation> Karkanga va utet peram nga ma yar di yaranga. Man bon, unak ngiar si gia roqa, unak ngia res ama mar sagalamga gia roqa, <hesitation> unak ngia nas saramga sap tka vat ba an me an mas. Di qarkanga yanga ma yar yanga. Mani va qalani di utet peram yanga ma ma yar yanga. Yanga dama mar nga. Koir anga gueng ini imuk pa yanga ma yar. Qari ve ngi nas sat tka roqa ba qa ran. Ba anme adas, unak moski disa ngan metmat ba ba soqop navar, ron gri ngan metmat ba memar nangan nokop ngi nas saramga ba anme adas Unak aiqa, ngi von ga ri yait i ainge. Dap ngias ngi na gi lugutki unak toqorko. Di qarkanga yanga ma yar yanga. Yanga i, i nani a ut nanga. Aingo di yanga ma yar yanga di nania ngo ni yanga ma yar. Mani va yare diva roqori Go rowek ama ruqup nara, ngua tet sagalamda di ta taram, takmat sango roqori. Yanga ma yar yanga Mamar navat yaranga ma lange, mamar mes. Ama uri sam ma qarot na ut lange, aiyut nare. Yaranga ma lange di aiyut ut lange. Uri sangar anga, ba ravit ba ravit, pat yaranga vit ama qoe. Mamar mes, sabangang.